He, húra ugí ge njalu ubiiŧam bembe, harjí, mo ndi wili mbinte a hú. Ndu uyaa mo so unúmali wi ndaani, mbolo waati ma ujangan gaŧa a hú ma, wee tta teeg. Unan yaa so udiiti wi, han ungiti wi de bari gingiti wi maa tti talanŧi ngi hú ma. Wee gí bo njali ndi bitoona yaa fwunin Haala. Holi gaaji ma fwunin Haala ma finje gaŧi ngi hi, holi gaaji ma fwunin Haala fge je gaŧi ngi hi. Bari wembe ndu uhaŧi mo Haala ma unan meese, uyooŋi uriibal, uga uriibali wembe. Unan haŧi go Haala hommu awoda, mo hí ma nwundi hal, hi ma njoo hal. Wúfloo wúfle, mboli wi ma tingaade bso, wu mada ga a bgúudi biindi ma, wi maa ttin gaadi bso blúŧi Haala man wi wunde, wembe undúba byooŋ ma mma bsaabuti wi.